Tzu'kä'yi wijtyajpa wempe tipyää kopänta'p, nämyajpa witpa witpa pa'yoya u tza'mä yoya jutzä nyäjmayajpapä, witke'ta mi'syu', wijtyajpa tziji', ee keye'yajke'ta täjsi', jenä wijtyajpa, witke'ta tuktuku', kak, wetu', tziku, tä'mpitz, tumtumäpä' yänhista'p mye'tzyajpa kyu'tku, je tza'mäyoya' mye'tzpa mye'tzpa ti'yäk este kyu'tku, mye'tzpa juwä ijtumä j kama wa'ku yajpä' je äksi, wa'ku yajpä' mok, äksi kyä'spa kyä'smäjtzäpya äksi, jejtzyetike ti'yäjki tä'mpijtzi, tä'mpijtzi tyänhpä'pa kama'. e nasoj nas kätäjkojmä witpa jete, tzyäkpa tzyäkpa tyi'yäk este ee tyuk, jenä ee nas kätäjkojmä e jejtzye jejtzye witpa tzu'kä'tya'p, jenä tyänhpä'pa kama', este e tzyämpopya tyi'yäk mok, tzyämpopya mok, este jenä yajpä'pa yajpä'pa je äksi, je mok kyä's kyä'smäjtzäpyä'pa, ti'yäkta'p tamb mi'syu' jejtzyeti mye'tzke'ta mye'tzke'ta tiyä pya'tpapä tzu'kä'yi, aveces jowi witpati mi'syu', mye'tzpa tzuk titya'p je jejtzye jejtzye ku'tyajpa, tziji' tziji' jete jete Ti'yäk este myak myak myakna'tzpa tiyäk este kasyita'p, jete jete nyu'mpa kasyi' tzu'kä'tya'p jetyajme' jetyajme' kyu'tku'ajpa, nyukpa kasyi' tzyämpopya jet'tya'p jet'tya'p ma ma ma ma kyä'si jetya'p ma ma tzyi'yajke'e 'yune wa'ku 'ye'syaju, jejtzyetike' tuktuku' jejtzyeti jejtzyeti mye'tzke'ta kasyi'uneta'p wa'ku wa'ku ku'tu, wa'ku 'ye'sya 'yune', täjsi'i täjsi je este je täjsi keye'pa keye'pa tzu'kä'tya'p, jete este je jowi jowi jowi keye'pa ju jut'tya'p manhpa je juwä ijtyajumä ka kayu, ka tuwi, ka wakas, jete myu'kapya muy myu'kapya este nyä'pi't, myu'kpujtapya nyä'pit, jete jejtzye jejtzye nä'pinji'k jejtzye jejtzye este ku'tpa jete jejtzye taspa tzye'pä tzyäk, tzye'pä tzye'pa tzyek, e kak kak ka'nhi tambien este mye'tz mye'tzke'ta ti'yäk este sis, ti'yäk ka ka ijtu ka ijtu tiyä nä wijtupä tzu'kä'yi ka'nhi ka'nhi nyukpa y wetu' wetu' jejtzye wetu jejtzye jejtzyeti jejtzyeti este mye'tzke'ta kyu'tku' kyu'tku tzu'kä'yi, jete ka ijtu manitäk, este apitpasonhtäk, ka ijtu ka ijtu eya eyata'mpä täpta'p aa wetu' 'yoje'npäpä 'yoj 'yoj 'yoj 'yojyajpäpä je ka ijtu kama, ka ijtu tiyä jetij 'yojyajpäpä jejtzye jejtzye ku'tyajpa yä Yu ko kopämnta'p nta yuka'yajpa, mye'tzyajpa kyu'tku tzu'kä'tya'p wijtyajpapä, jejtzye jejtzye ku'tyajpa tzu'ta tzu'tam tzu'tam wijtyajpa wa'ku wa'ku mye'tzyaju kyu'tku'.